درسی کتابونه د څه هدف لپاره کارولکېږی؟ د درسی کتابونو هدف دا دی چې زده کوونکو ته د یو ځانګړي مضمون یا مضمونونو په اړه منظم، روښانه او د پوهې لپاره اړین معلومات وړاندې کړي. دغه کتابونه د زده کړو د پرمختګ لپاره جو‌ړ شوي دي او په ښوونځیو او پوهنتونونو کې د زده کړې او تدریس لپاره کارول کېږي. درسی کتابونه د مختلفو مضامینو لکه ریاضي، ساینس، ژبې، ټولنیزو علومو او نورو برخو سره تړاو لري. د دې کتابونو هدف د پوهی وړاندې کول، زده کوونکو ته عملي مهارتونه او لارې چارې ښودل، ترڅو د پوهې زده کړه یې ښه ترسره شي او ذهني ودې ته وده ورکوي